Ho hevery hoe mampitombo gny hery koa moa zany da gny, gn'ino izy tiky, gny hena. Da huitre koa zao inoan'ny gny sasany. Magnome hery avao koa gny vo raha misy calcium. Yaourt ohatsy na ronono.